Alay gny hazo maiky; da arafitsy igny. Lafa vita rafitsy da asia trobaky gn' amin' ilany tokony hitsofohan'gn ny ambony, gn'ambany sy gn' am tiroara aby. Vita zay da apetaky ny fantsiky mampatanjaky azy; da apetakay amin'izay gny varangara. Da vita gny l'arimoara.